<hesitation> ël vin, ël café, succo 'd früita <hesitation> e dopu a ie tüte le bevande d'lait vegetai, la coca cola, la fanta, tüte le bevande për i maznà e tüte le bevande alcoliche, la grapa